כ'וואלט אים געזאגט אז מיין סינק איז צובראכן, ס'רינט און איך דארף זייער וויכטיג ער זאל קומען און מיך ארויסהעלפן עס פיקסן און איך וואלט אים אפשר עקספלעינט די פראבלעם אויב ס'איז וויכטיג.